Punna nakke injo pakullia'angang yya punna battu ri nakke punna battu ri kaliku nu ballo, nu lohe to gunangna kah na saba apa injo pakkuliangang'a nu lohe manpaatna sallo memang sekarang tala pi sa'ringipi, cumang dua sam dua ruang tahun tallung tahung tallung tahung ri dallekanga ni pi sa'ringi ni pi sa'ringi kagunanna injo kullia a ya kah nasaba apa lohe papilajarang di isse, lohe inpo di isse punna kulliaki apa di guppai ri esemma beda di apai diguppai ya punna pakkuliaki nutala rie eresemma diuppai injo punna mi kulia taua. jari injo sebenarna akullia nu nu ballo kalea punna manurukku selain <hesitation> tinggi to' si sikolayya rie to si gelar punna tammaki injo to' si gelarna na nutondrangi ki punna bojaki sallo jamang-jamangang kah bedai jamang-jaman nan tu tau na kulle ya, ran tu nuanre nakulliea ya. kah punna pada nantama ri bidang dinas-dinas a, punna jaria guru punna jaria intu mange pajaba, kah tala mungkin injo tammatang esemma nan jari guru Nu ressang manto'ji sakollana jadi harus minto'pa sarjana haruspi nganguai nakullea jadi injo kullea ya ballo to sallo jamang-jamang a' kah punna maeng to kullia lohe todo i jamang-jamang a' sallo diguppa punna maeng ki kullia ballo i kehidupangta ri dallekkanganna pokokna rie todo anulah rie to dikua jaminang jaminang injo ri kalengta ko are to' gelar kunni rie todo sikolangku jari maka to boya jamang-jamang ang nu balloa kah ballo to'i pole punna guppa maki jamang-jamang ang nu ballo a bangga to tue ri balla a